<hesitation> Fomba hikarakaragna le karazagna hagniny le avy agnatin'ny ranomasigny regny e, ôhatra hoe laoko zao, leha izy vao azonao igny e tokony sasagna madio tsara, de kaofa voasasa madio tsara izy alagna a- kikisan- isihagna de alagna koa le taignitaigny jiaby agnaty kibony akao de le raha amy lôhany tokony alagna igny koa alagna de kaofa vita zay hiregny a kobagnina tsara de kaofa voakobana tsara de andrahoagna de kaofa mahandro agnajy de atao masaka tsara.